Ñy fomba fañamboara ñy lalimoara: -Apetrake ñy fototse hanangana ñazy, bakeo hamboary nteña aminy ñy fotots'iñe ñy lalimoar'eñy, vit'eñy, mamboatsy teña lalan-tsarotsy handehana aminy ñy lalimoara eñy.